Nainy kiso mat non ge kiso mat non, tauf tsuri na meskain ovei. Nating tauf fa rei ror mes a mat ge sen na kind tauf mes nainy nyi nua rom karous rom a tauf kas amat ge kiso na mat nyi karous rom ma tauf ya tau sa kana tauf fisok. Ki ma tauf fa rof.